Lafa tegna zany te hanasara sady te hanasongady ny endrika amin'ny tarehy da mampiasa io tsara hoe makiazy io. Ampiasa i io zany ho antony estetika sady afaky maneho ny fahaiza manao ny olona anakiray, izany hoe misy olo zany e efa manao makiazy zay mihintsiny no asany da iny zany maneho ny fahaizanao.